Агар ман бояд танҳо аз уқёнус бо киштии убур кунам, аввалан омодагии ҷиддӣ мебинам. Аввал, ман тамоми таҷҳизоти заруриро, аз ҷумла либоси муҳофизатӣ, воситаҳои алоқа ва асбобҳои навигатсионӣ ҷамъ мекунам. Бе ин асбобҳо роҳ ёфтан дар миёни уқёнус хеле хатарнок аст. Пеш аз сафар омӯзиши хуб мегирам.